Ju fazzu la spisa nta ‘n mircatu unni, ogni sabatu, li cuntadini portanu la robba di li sò campagni. Tutti li sabati, accattu ddà tutti li cosi di manciari. A lu mircatu spennu circa centucinquanta euri a la simana. Pi lu restu di la spisa vaju na vota a la simana nta ‘n granni nicoziu.